Takalexhi nrá junta jununu yukuangui tá daii tekuna natendá, nana noian ndanani naí itenda analandi tindú kuxhina hó ndaki kuita tantá hí hidé laluki ndia yendeda laliki kué atenyán, natelujan tá un ndanu ituku.